Sabun minjo, pakeminjo pake gosok kale angkena mapaccing, na paccing paccingikinciro. Sabung sabung pakeang pake bissai kand pake bissai pakeang, dilonyo-lonyo tu pakean na mapaccing, sabung, pabiasa kat pabisa kateang pabisa kandeang. <hesitation> Magga bang di tiro pallobang pake ko mande tena marima. sabung Pabbissa hewang, pa dona ma rimato na hewang tiro, ballo ballo duka tena. <noise> mabbau jawa banua. Sabung <hesitation> pabbissa motor pakei mabbissai motor na. Mapaccing magaditiro na dipake anjo gandeng bene.